қосылған тыңдармандарымыздың барлығына ассалаумағалейкум дейміз
аллаға шүкір тағы бір таңымыз атты жұлдыз эф эм радиосының әуе толқынында таңғы шоу ств арнасында тікелей эфирдеміз
қазір сәлден кейін инстаграмда жас төмен сызықша қали парақшасына шығамыз
ақбибі хамидолла қалайсың ақбибі жақсы шүкір өзіңіз қалайсыз қазақтың қарапайым жігітімен жасұлан қали
ал бүгін бізде қонақта ауылбай жігіттер алашұлы
қайырлы таң баршаларыңызға

анандай кәдімгі ұйқыдан оятатын дауыс қой
ассалаумағалейкум
жатар кезде де тыңдағанға жақсы түү жасұлан аға мақсат рахмет
одан кейін ерзат деген стиляга ерзат рамазанов және және ыыы су жаңа су жаңа алашұлы тобының солисті атаханов берік деген жігіт
ал берік ассалаумағалейкум уағалейкумассалам қош келдіңіз рахмет қош көрдік
қалай екен енді алашұлыда жүрген
керемет мен үшін әрине
е басында өзі аз сөйлейсің жаңағы ерзат та сондай болған

ал қош келдіңдер жігіттер қош көрдік мынау ыыы жаңалық енді шынымен де бүгін жұлдыз эф эм радиосына келіп эксклюзив жасап отырмыз ия
кеше жақында өнер академиясының посвящениесі болды
мхм сол жерде сахна сыртында кенжебек аға әзілдеватыр да ұшқын қайда деп ерзат екеуміз тұрсақ
мен айтамын аға ұшқыныңыз не уже әзім кетіп қалды ғой деп

топтан әзім уже кетіп калды ғой десем ааа деп күліватыр да
енді әзімбек бауырымыз жеке шығармашылығымен өзінің ііі әзімбек байлин деген жеке әнші ііі тәуелсіз деген атақ алып туын ұстап жеке шықты

жоқ енді топта жұмыс істеу өте қиын иә оны білеміз ыыы
егер адам өзінің ы жеке шығармашылығымен айналысамын десе мхм онда түсініп жіберген дұрыс деп ойлаймыз енді біз
мхм жеке шығармашылығымен айналысып жүрген алашұлында мақсат рахмет те бар мхм
ыыы ерзаттың да жаңа әндері шығып жатыр мінекей бүгін тұсауын кесеміз иә құдай қаласа мхм бүгін тұсауын кесеміз
қалай берік керемет
мхм жоқ жігіттерден сұрап отырмын мхм
қалай қабыл алдыңдар енді қалай болды негізі өткенде де айтып жатырмыз презентациясын жасап алашұлы тобының
негізі оңай емес қой топтан адамның кетуі мхм
өйткені елдің алдына әсіресе халық қимайды да кішкене көз үйренгеннен кейін ы оның үстіне әзімбек о баста алашұлы құрылғалы бері бар жігіт қой
сол ыыы біраз еңбек етіліп жатыр енді берікті алдық
жаңағы қалай айтса болады ашық түрде кастинг жасаған жоқпыз өйткені біз бірден ыыы әзімбек кетті міне орнына адам іздеп жатырмыз деп бір хабарлап енді мына адамды алдық деп екі хабарлап сөйткіміз келген жоқ
бірден ыыы өзіміздің арамызда таныстардың арасында сұрастырып ең талантты жақсы дарынды деген жігітті таңдап берікке көзіміз түсіп берікті таңдап топқа қабылдадық
жаңа әндердің бәрін жаңа ескі репертуардағы барлық әндерді жазып ыыы билердің бәрін үйретіп дегендей сондай қарбаласта жүрген жайымыз бар
сонымен достар ыыы қазір ыыы толық ары қарай танысамыз ақпаратты сіздерге береміз
қайдан тапты бұл жігітті алашұлы не істеп жатыр қазір қандай жоспары бар деген сияқты
бүгін бізде таңғы шоуда қонақта алаш кеттік
таңғы шоу
жұлдыз эф эм
кәне достар жастар
боз жорғадай күмбірлеген күйге биле биле
ей боз бала кел бойжеткен биле
боз жорғадай күмбірлеген күйге
ей боз бала кел бойжеткен биле
боз жорғадай күмбірлеген күйге
ей боз бала кел бойжеткен биле
угәйләтіп әнге салып
топ тобымен мына халық
билеп жүрген қазақ ұлы
біз боламыз пай пай пай
хас батырдың алмасы біз
асау өзен арнасымыз
үш арыстың таңбасымыз
жалғасымыз пай пай пай
гиккәй гиккәй әні бар
сал серідей сәні бар
қайыспайтын жаны бар
танып ал танып ал
гиккәй гиккәй әні бар
сал серідей сәні бар
қайыспайтын жаны бар
танып ал танып ал
боз жорғадай күмбірлеген күйге
ей боз бала кел бойжеткен биле
боз жорғадай күмбірлеген күйге
ей боз бала кел бойжеткен биле биле биле биле биле
алашұлы
жаратушы тірегі бар бойларында жігері бар
біз боламыз ұлттың дейтін ұландары пай пай пай
қалың елдің сырластары
шыңға шықпай тынбас жаны
азаттықтың құрдастары
жыр дастаны пай пай пай
гиккәй гиккәй әні бар
сал серідей сәні бар
қайыспайтын жаны бар
танып ал танып ал
гиккәй гиккәй әні бар
сал серідей сәні бар
қайыспайтын жаны бар
танып ал танып ал
боз жорғадай күмбірлеген күйге
ей боз бала кел бойжеткен биле
боз жорғадай күмбірлеген күйге
ей боз бала кел бойжеткен биле
боз жорғадай күмбірлеген күйге

алашұлы
алашұлы
жұлдыз эф эм де таңғы шоу
таңғы шоу жұлдыз эф эм де бүгін алашұлы бүгін қонақта
енді ыыы мынандай хат келіпті жасұлан базарбаев деген жігіттен
ерзат нұр сұлтаннан бір қыз саған сәлем айтты айка деген
айбай не дейді ыыы танымаймын ондай қызды

бүгін бізде бүгін бізде дыбысқа жауап беретін нұрғазы нұрғазы мақсат күлген кезде сөйлеген кезде микрофон дауысын басып отыршы
мхм ы ол кім а ол білмейді екенмін жетпіс сегіз деп ана кісі айтты ғой сол кісі танитын сияқты ғой
жоқ жасұлан базарбаев айтып отыр оны ерзат нұр сұлтаннан бір қыз саған сәлем айтты айка деген дейді
білмеймін білмеймін шыны керек ей ерзат енді мамаңның тыңдап отқанын білеміз сонда да енді ашық айта бер енді
сәлем айтып жатса сәлем енді танымай жатсам ренжімесін
ау мәке ммм енді халыққа айтып берейікші мхм
жұлдыз эф эм тыңдармандары ств арнасының көрермендері мхм менің инстаграмм парақшамдағы оқырмандар білмейді ғой
бұл жігіт қайдан келді
әзімбек енді түсінікті ұрыс керіс еш нәрсе болған жоқ өзінің жеке шығармашылығыммен айналысамын деп кетті дұрыс иә мхм
бұл жігітті қайдан таптыңдар
кастинг болған жоқ ыыы деген сияқты
ыыы өте үлкен жарынды жариялап кастинг жасаған жоқпыз
ііі әзімбек осы тамыз айының басында ыыы қалай айтсам болады жайдан жай ештеңе де болмайды ғой
бір кішігірім шығармашылық көзқарасының тауысып алуларының нәтижесінде әзімбек топтан кетті
орнына ыыы адам іздейтін болдық бірден
өйткені мынандай сұрақ туындады
мен шынымды айтсам өзім ойым болды енді берекесі кетеді әзімбек байлинның орнына адам іздейтін болдық деген біртүрлі естіледі екен жоқ
жоқ ол мағынада емес мхм әзекең адам ғой
ііі сөздің шыны керек мынандай да ой болды әй осы топты қоя салу керек шығар ұят қой елдің алдында уже қайта қайта составты ауыстырып не болады екен қалай болады екен деп
сөйтіп ыыы сондай да ой болды бірақ ыыы сондай бір мерекелік бір жиында
ы кілең ер азаматтар сен тұр мен атайын деген жай емес кәдімгі елдің туын ұстап жүрген азаматтар отырған жерде біздің бір батырлар ұраны деген әніміз шырқалды
ыыы керемет ән халық тұрып кетті мхм
сол кезде түсіндік ііі топ ғұмырын жалғастыру керек себебі а бірінші болып берік тұрды ма ол кезде жоқ берік берік жоқ просто ән шырқалды а ерзат екеуміз айттық
ерзат екеуміз де мақсат рахметовтың аузынан просто деген сөз біртүрлі жағымсыз естіледі екен
сосын ыыы ммм сосын топ ы шынымен ғұмырын жалғастыру керек деп шештік өйткені ііі алаш ұлындай рух беретін топ қазақтың ішінде жүру керек міндетті түрде намысты көтеретін
ааа шығармашылық өзін қөзқарастарымен керек со л үшін әзімбектің орнына адам іздедік
сөйтіп ерзаттың да ұстазы ы беріктің де ұстазы ислям нұртазин деген азамат астана мюзикл театрының көркемдік жетекшісі менің жақын жан досым
сол исляммен ақылдаса келе осы берік деген жігітті ерзат группаласын бірден ұсынды өзінің группаласы
сонымен бәрі бір таныс арқылы келген жігіт екен ғой
енді ең бастысы таныстың бір жақсысы білеміз танимыз адамгершілігі тәртібі дисциплинасы дегендей
сонымен жан жақты сұрастырылып барлық жағынан ыыы шынымен де керемет жігіт екен аллаға шүкір
ы топта жұмыс жасап жатқанына екі айдан асты
өзінің жақсы қырынан көрсетіп келе жатыр кәсіби де адамгершілік тұрғысынан да мхм
ана яғни қолыңызды сөйтіп ұстап отыру керек па
яғни студияда қазір ыдыс жуатын ыыы студент жинайтын дүкенге барып келетін осы жігіт дейсің ғой иә
ыыы берік ыыы бүгін алашұлына қосылып жұлдыз эф эм де тұңғыш рет сұхбат беруге дайын
берікке деген сұрақтарыңыз болса қоя беріңіздер
ерзатқа тағы да айкадан сәлем таңғы шоу жалғастырады
таңғы шоу
алаш үш сегіз жүз сексен сегіз жүз елу бес
эфирде таңғы шоу
енді аллаға шүкір алашұлы бізге қонаққа келген сайын осындай хаттар жиі келеді
алашұлының әндеріне ризамын өте керемет осындай топтың барына қуанамын деп
иә осындай ыыы жаңа мақсат рахмет те айтып кетті осындай топ қазақ еліне керек шынымен де
ы былай дейді ассалаумағалейкум қалайсыздар амансыздар ма
берік деген жаңадан келген жігіт туралы толық ақпарат ал қай жердің тумасы өзі айтсыншы енді дауысын естиікші мхм
мен түркістан облысы кентау қаласы шағын қала бар ыыы сол жердің тумасымын
ыыы жасым тоқсан үшінші жылғы жасым жиырма алтыда сотталмаған
неге ажырастың не болды өзі жай әшейін айтып қалып едім ыыы неге үйленбей жүрсің деп сұрайын дегенмін негізі
енді алла қаласа ыыы келесі жылы деп отырмыз әзімбектің кеткенін күттім алла қаласа бәрі болады
қай жерде оқыдыңыз енді
ыыы бірінші ол оқу орным оңтүстік қазақстан облысында ы шымкент қаласында саз колледжін бітірдім төрт жыл
содан соң темірбек жүргенов атындағы өнер академиясына түстім ерзат екеуміз
ыыы содан соң ы үшінші курсты бітірмей жатып бізді астана мюзикл мемлекеттік театрына алып кетті сол жақта ыыы үш жарым жылдай қызмет етіп қазір
қазір енді ыыы алла сәтін салып алашұлы тобына келіп жатырмын
қызыңыз бар ма берік дейді
қыз жоқ бірақ келесі жылы үйленемін деп қоясыз иә соны айтамын
ал ыыы топта бір адам ауысқаны өте қиын себебі әндердің барлығын басынан бастап қайта жазу керек иә мхм
қалай болды ол қанша ән жазып үлгердіңіздер
ыыы жақсы болды бәрі де
керек әндердің барлығын жазып біттік барлығы дайын
ыыы біз уже уже керек әндер дейді өйткені барлық әндерді жазған жоқпыз сөйтіп сөйтіп шешім қабылдап ақбибі былай айтсақ болады ғой бәке

жаңа айттық қой мәке ана жалпы беріктің ерлігін айтатын болсақ
бұл топқа келген кездегі мен өзім шыны керек таң қалдым осы сағат студияда отырып сағат оннан таңғы алтыға дейін берік біздің өзі ән қоржынымыздағы сегіз өлеңді жазды
сегіз әнді сегіз әнді нұрғазы осы жерде уау дегенді жіберу керек негізі
жоқ мен үшін өте өйткені ал мен берікті көрсетемін сен жібер сегіз ән жазды
а шыны керек ол негізі жай ана әзекеңнің жалпы өзі дауыс диапазоны жоғары ғой мхм
тамағы өшпей мен до конца жазамын сегізін жазып бітіруім керек деп өзі ат салысып таңғы алтыға дейін жазған кезде мен шыны керек і беріктің колын ұстап риза болдым
неге қатты үйттің берік алашұлына келмей жатып сонда ыыы алашұлына дейін қатты қиналып жүрдің ба не болды
өмірінде студияға бірінші рет кірді ааа деп кірді ғой ааа деп
ойбай ай микрофон менімен егіз бе едің деп би ше енді би жағы қалай болды қиын болған жоқ па
ыыы би жағы еңбек етіп жатырмыз ыыы өздеріңіз білесіздер алашұлының биі оңай емес иә
мақсаттың биіне ілесу оңай емес барынша еңбек етіп жатырмыз қазір
жасұлан базарбаев бауырымыз жазыпты ыыы актер әнші екен деп жүрсем
ааа ләйлім деп ән шырқайды ғой жасұлан иә диета кз иә иә иә тараз шахардан
ммм енді есіме түсті диета кз тобындағы актер ғой иә иә
ыыы былай дейді берік неше уақыт ақша алмайды дейді
ақша алып жүр келе салып ақша алып

ы жәке ыыы не дейді ыыы мақсат мырза айбарша күнің сәтті өтсін деп айтсыншы ерекше дауысымен дейді
айбарша күніңіз сәтті өтсін мхм
анау жақта бір қыз отыр ма әлде ол елес пе дейді
алашқызы деген біздің ы менеджер іңкәр есімі
күшті алашқызы есімі іңкәр екен менеджерлеріміз мхм
ы сонымен ыыы әзімбек кеткен кезде өзімен бірге не алып кетті
әзімбек кеткен кезде өзімен бірге
енді әзімбек кеткен кезде өзімен бірге
эфирде таңғы шоу
жұлдыз эф эм де таңғы шоу
таңғы шоу ақбибі хамидолла қазақтың қарапайым жігітімен жасұлан қали
бүгін бізде қонақта алашұлының жігіттері мақсат ерзат ұшқын әзімбек берік
ііі сіздерге осындай дәстүр шынымен бар ма топқа жаңадан келген жігітке бір жыл басын жууға болмайды деген дейді
а иә бар иә басына кепка киіп жүру керек деген ба
жоқ қандай дәстүр бар топқа келген кезде
топқа келген кезде негізінде бізде бір ақ рет болды топта солисттің ауысқаны
ыыы ұшқын кетіп орнына ерзат келгенде ерзат кәдімгідей ыыы біздің алашұлының жақындарын өнердегі жақындарының барлығының басып қосып дастархан жайып шай берген

ііі әзірге беріктен байқалмайды
әрқайсысымызға жүз мыңнан ұстатқан иә

мен одан да үлкен нәрсеге дайындалыватырмын
мәссаған әнәң қара тамаша ғой хей хей хей
әнәң қара деген бір түрлі естіледі екен
ы қайырлы күн қазақ елі алашұлы тобы маған қатты ұнайды мен қатты құрметтейтін топтардың бірі әсіресе мақсат жұлдызды жекпе жекте өзін көрсете алды молодец
биіктен көріне берші осы хатты екінші рет жолдап отырмын сәлеммен мейрамбек беспаев
рахмет рахмет алла разы болсын
ы жалпы фестивальге көңіліңіз тола ма дейді жаңағы жезказғандағы театр жайында ыыы сол туралы толық айта кетсең өзің
енді ғабит мүсірепов театры халықаралық жанат хаджиев атындағы үшінші фестивальға қатысып қатыстық
мен барып ойнадым да алматыға ұшып кеттім өйткені алашұлының концерттері болды мхм ыыы
фестивальді біз аштық герострат спектаклімен ұмытыңдар онымен
айтпақшы бүкіл алматылық тұрғындарды және қала қонақтарын жиырма бесі күні ғабит мүсірепов театрына шақырамын сол спектакльде ойнаймын құдай қаласа
ыыы фестиваль жайында айтатын болсам фестиваль халықаралық деңгейде қырғызстан өзбекстан таджикистан қазақстанның қаншама қалаларынан ііі театрлар келіп қатысып жатыр
үтір қойдың ғой иә мен жалпы просто уже ыыы таджикистан деп жаза сал тәжікстан
ыыы енді фестиваль жайында мен толық пікірімді білдіре алмаймын өйткені соңына дейін болған жоқпын
ал ыыы нәтижесі қалай болады соған байланысты болады ғой фестиваль жайындағы көзқарасымыз мхм
мақсат мырзаның ярая тырнақшаның ішінде ярая фанаткасымын дейді амангүл қырықмылтықова ооо біздің тұрақты тыңдарман

мақсат ы тек қана керемет әнші емес ол керемет актер дейді рахмет
алашұлы тобы кімнен үлгі алады дейді ал шынымен де ойланатын сұрақ екен
ааа көп қой мысалға біреу майкл джексон болғысы келеді иә біреу жұбаныш жексенұлы болғысы келеді көп қазақ ұлдары аллаға шүкір мейрамбек беспаев болғысы келеді
алашұлы үлгі алатын әнші топ бар ма
мысалы топ ретінде ыыы музарттай болсақ дейміз
мхм музарттық ағаларымыз деп жазып жіберіпті кенжебек жаңа
иә шынымен мұзарт тобы мысалға шынымен осы жақында бір концертте бірге болдық
сыртынан қарап тұрып қызығасың ешқандай бір ыыы артық кетпейді өзінің орнында бір өздерінің жастарына сәйкес
інілеріне деген ағалық қамқорлығы кез келген жағына өзінің абыройына барлығы сай керемет
мысалы дос мұқасан ансамблі қандай тамаша
сөйтіп ала берсек бізде мысалы диета кз а жоқ
тұран тобы бар ы мысалға мхм қазақстанда мысалы жетпіске жуық әлемнің мемлекеттерін аралап қазақ музыкасын таныстырып жүрген деген сияқты топтардан үлгі аламыз
мхм күлкісі жаңғырып тұр ғой менің қолымда болса мақсат рахметке оскар беретін едім дейді уау таңғы шоу алашұлымен
таңғы шоу
жарнама
тек он сегізінен жиырмасыншы қазанға дейін алсерде жасыл жұма жиырма төрт айлық
таңғы шоу жұлдыз эф эм де
жаным жаным
жан ағаларым ғой дейді алашұлына жазып отыр енді
ассалаумағалейкум алашұлы атырауға қашан концерт бересіңдер ей
ыыы шақырту түссе береміз міндетті түрде
ал негізі гастрольдік сапар жоқ па осы жылға ыыы ауыл аймақтарды аралап
осы жылға әзірге жоқ осы жылда ыыы құдай қаласа жыл соңы өзі бір кілең андай бір есеп беру концерттері болып жатады ғой жаңағы премия жылда үздік мхм бірдеме деген сияқты
сол үздік бірдеңелердің екі номинациясына ұсынылыппыз ы дауыс беріп отсаңыздар болады

жұлдыз эф эм нің екі номинациясы бар байқаңдар тамаша тамаша тамаша сәттілік жұлдыз эф эм енді керемет радио ғой
енді анау неде ыыы сол жерде қазақ мьюзик эвордста алашұлы ең үздік концерттік шоу деген неде номинацияда ұсынылыпты
сол жерде кеше кіріп қарасам бірінші орында келе жатыр екенбіз ооо осылай бізге дауыс беріп тұрыңыздар рухтылар мхм мхм
былай дейді есіме бір жайт түсіп қорқып кетемін дейді түш дейді
биге қатысты ғой бұлардікі сонда скипер болып келген аға өнертанушы жүрегі ұстап ааа ыыы алия ханым жазып отыр бізге аха
ааа бұлар иә иә иә алия керемет продюссер
жәке бүгін ағам керімқұл тұрған шүкіржанұлының туған күнімен құттықтап сәлем жолдап жіберсеңіздер ств дан көріп отыр дейді
і енді берік құттықтасыншы тұрған шүкіржанұлының туған күні екен бүгін
камераға қарап құттықтап қойсаңыз болады тұрған ағамызды
тұрған ағамызды ол а тұран ағамызды иә тұрған тұрған ағамыз мхм жаңа жасыңыз құтты болсын
ііі денсаулығыңыз мықты болсын ең бастысы бақыт бақытты болыңыздар ыыы барлығы жақсы болсын туған күніңіз құтты болсын

аямай дауыс беріп жатырмыз дейді алашұлына рахмет үлкен рахмет
мхм ассалаумағалейкум қалайсыздар амансыздар ма берік мырза қош келіпті топқа дейді
мақсат мырза беріктің қандай кемшіліктері бар шыныңызды айтыңызшы радиодан
ыыы берік берікте қандай кемшіліктер бар кемшіліксіз ешқайсымыз жоқ қой берік берікте де бар
ыыы биден біраз дайындалу керек оны өзі де біледі кішкене алашұлының биі оңай емес деп өзі де шет жағасын айтып қалды
і бимен дайындалып жатыр басқасы бәрі тфай тфай жақсы
ал енді қандай жаңа әндер жазылып жатыр қазір
ііі жаңа әндер ііі алашұлы қазір репертуарын жан жақты дамытуға кірісті ммм
биіктік деген әннің тұсауы кесіледі бүгін ыыы жаңа шығармашылық бір керемет ән алла қаласа алтынбек иманбетов бауырымыздікі
одан бөлек студияда жақын арада шығатын ән ол қашаған ата бабамыздың қашаған бабамыздың тойбастар деген термесін жаңғыртып жатырмыз
одан бөлек ы ербол нариманұлы деген бауырымыз бізге бір керемет екі ән берді мхм мына біреуі батырларға рух беретін ән ербол нариманұлы ол бізге келген
бес мың теңге бес мың теңге ааа қайран бес мың теңге иә мақсатовпен берге мхм
сол ербол нариманұлының жаңадан тағы екі әніне жазылып жатыр
ыыы сондай сондай біраз қызықтар бар
мынандай хат келіпті сол хатты оқиық та одан кейін алашұлының тұран деген әнін тыңдайық
ммм жаңалық иә жаналықтан кейін одан кейін қайта ораламыз иә эфирге мхм
берік насыбай атады дейді
таңғы шоу